E woodi Janayru, e woodi Febarayru, e woodi lewru Maaris, e woodi Yuuli, e woodi lewru Maayu, e woodi ju- Junayru, e woodi lewru Yuuli, e woodi lewru Ndiyam, lewru Toɓo; Agusta, e Saatummba, e Oktooba, e woodi lewru Nuwammba, e woodi Disemmba fuu.